Kua tëtä guasu tuisagueva, jaeko oajaeteye jerakua kua tëtä iyaretere, jaeko caenaval del rio, kuape supeguareta oajaeteye ikavi, jare oesauka reta oipotague rupi ou yave kua ara öväe